تر ټولو هوښیار څاروی شامپانزی بلل کېږي چې د انسان سره نږدې نسبت لري. ډالفينان هم ډېر هوښیار دي او د انسانانو سره ژوره اړیکه ټينګولی سي. پسه د ستونزو حل کولو وړتیا لري او خپل چاپېریال پېژني هیلې یا کلغان د اوزارونو کارولو لپاره مشهوره دي.